pasɨpɔrɩyǝ ri rɨ karɨtɩ pɨ le re wǝǝ wɨ lóo toŋ lǝ. lǝ ŋ fɨ la ŋ saŋ etenupǝ o lóo ko ciriciri wǝǝ kǝ e re wɨ wǝǝ, Wɨ lóo kuŋ lǝ̈ a ka tɛlɩ pasɨpɔrɩ lǝ wǝ wɨ lóo toŋ lǝ pɨ ŋ ci lǝ̈ gɨŋrǝ fǝŋtǝpiyǝ wǝ́ eri.